Anasta haa intanet ma alaara So aɗa waawi heddude email ngal, naatude website ɗum. Hokka tawa tawa e hoore sabu register. Naatude hoore ngondi ngam jeyde ko email ngal. Njiɗi kafo ngam wi'aade password ngal. Naatude goɗɗum tiiɗo ngam woɗnde hoore ngondol ngal. Jooni aɗa waawi